Ehe gn'aspiratera zashy da raha fanga- raha akoa tuyau lavalava zay izy io, da fihy a- gn'hitrohagny gne karazagny loto maro gne karazagny loto afaky trohagn'izy io, ao gne bo, ao gne fasifasy mandy maromaro, de rehefa maromaro izy de misy akoa <hesitation> raha zay fitehirizagny anazy, afahagny mandagno an'io lotoloto aby io.